<noise> Baro agonda imfani andamayze se Sanda ba kasuwancu no niga te niga hini ka baara din imfani da. Di mo ginay no niga sambun ni ga baara din sambu ki ginay sambun da. Ni dii mo baaro gwanda imfani zama habize boobo kulu ni ga di aga baara din sambu kin ga gina dake don sabili da imfani kasuwanco kan aga te, aga baara din sambu kinga gina dake a bon. Ni dii mo da ginay no niga sambu kan dan ba nise nima zaa ni boŋ ra yakine niga hini ka baara din sambu kin gina dan a ra ki tuti don ama te ni se dogonay. Ni dii baara gwanda imfani nwa ra Ni dii habu bumbo dinga te niga hini ka baara din sambu ki kaa kin imfanin da don habu taray se. Ni dii mo baaro gwanda imfano andamayze se. Ni dii baaro wo imfano ga ba gumo munadamize se don niga habu te da niga jinay sambun da niga sauran abubuwa da dama te da baara din don agwanda imfani agwanda muhimmanci. Zama wallahi baaro wo dai iga habu te da gumo gumo maki kayna inday baaro no. Di day baaro no a gwayo ga ba gumo kan aga te ki nwa. Ba jarau se anse iga gway da baro, di habu taray no iga gway da baaro, di nan kan kamata baaro gway no niga di iga baara sambu kika. <noise>